Koa resaka hoe fitaovagna fototra zagny amin'ny resaka bisikileta zaigny, ireto aby raha hita aminanjy: sémelle, cadre, développement, pédales, chaînes, rayons. Fiarahan'ny raha jiaby ireo zegny atambatra zegny no mampandeha ny bisikileta. Koa misy raika, koa misy araiky tsy ampy fogna amin'ireo, tsy afaka mandeha ilay bisikileta.